Anndu koye njongataa, anndu no ɗum njongirtee, anndu koye e koye ɗum waɗante, ndemboo nasoɗa tokkaa ɗate pat kaanduɗe, tokkaa ngam njonga kidɗon ñamki, njongaaki boɗɗum, ngaɗa komi nana noon no haani.